أكيد لازمنا نقراو على الاقتصاد والماليه، شكون اللي ينجم يعيش من غير الإقتصاد في حياتو، يعني ما نحكوش حتى عالدوله اللي كان إقتصادها يموت الدوله كلها تدمر، لاء، حتى في العالم، حتى في الفرد، الفرد لازم يعرف كيفاش يصرف، كيفاش يخبي، كيفاش يخلي للمستقبل وكيفاش في نفس الوقت ما يخليش روحو ناقص حتى شي، الحاجات هاذيا مهمه عاللخر، الوقت اللي تقراه تعرف كيفاش تتص- تتصرف في فلوسك.